Ny isa folo agnamiko da isan'ny fahamarana. Izay no antsaiko ao voalohany. Ohatsy, ny La antegna zao ohatsy manisa raha da manao an'izao hoe: raiky roy, telo, efatry, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Laha avy amin'ny folo igny da tapitsy eo. Dikan'izay zany gna a- laha agnamiko ny folo zany da isa famarana.